. itẹ issẹ ẹwọwọbọ, ga yẹ odo ọsọm eyeng ọzẹng umara jẹ ja ga ẹtọgbo e̱ umẹ. Irɨma jẹ iri ifu idomoni issẹ e̱wọ wọbọ. Iri iwọb iwa ẹtogbọ bida. Iri iyẹnẹ ọvẹn ọgwu yẹ ẹtọgbọ bida ara ana yẹ eto uvono ma ye iri inna ge ẹtọgbọ ya ayọrọ iye̱ne̱ mọ je, iri igomọ izẹp nwẹ iri ifu ẹtọgbọ ya ayyọrọ ibọni izɨm iri ife̱ mọ ga ẹnana. Ẹyak e̱rẹ ẹnẹb e̱nyi ware̱, eyak, yẹ ibọni izɨm isẹn je̱, yẹ ẹma e̱nẹb ida mọ ino ga e̱kpo̱kpọ Nam nsẹni issẹ nbi ga ẹdudu ọgwu. Nyẹnẹ nẹ asọm arre ma asiọ m. Nẹ asọm anugo ma adọn ọnnẹ ma asọm. Ayene ọsọm ma aye̱ne̱ ọsọm urẹ ọsọm unugo je̱ ufọri mọ ọvẹn ewọro̱ ma aye, yẹnẹ e̱woro̱ ma aye̱ kpasuk. Ashi ga ẹtọgbọ ọgwu, ma ga ẹtọgbo yẹ ma nam <hesitation> nsisẹ ẹybẹghẹ bẹng iri idọro irẹ yẹ ẹma ya ayọ asi, yẹnẹ ọsọ ukpe yang ẹ. Yẹnẹ ẹgbẹghẹ ejara e̱ gbe̱ghe̱ ọgọn e̱to yẹ are akọt nẹni. Ee! wa akakẹ o̱ro̱k oojọn ẹtọ ara akọt nẹni ashi ge̱re̱ ẹ zazama are̱ ma gwa unẹb yẹ ọgọn egwuro mọ. Ẹgọnọ ye̱ ọgọn ẹtọ yẹ akọt nẹni boni izɨm adọbọ azɨnẹ, bọni izɨm ado̱bo̱ azɨne, abo̱ni azɨm achẹrẹ are̱ yẹne̱ e̱so̱m gwa wa ọsọm Nang na ginang ga Nigeria nni inugo ginang kakọng, nẹ ingo jẹ utu e̱kpọkpọri ma asọm Ma asom bẹ arre ware ga ẹdada, emo abadni, emo anani emo evononi ọvẹn ivọk e̱nyi emọ. But ọvẹn ivọk nwe evovo jẹ enyi emo wa ọ dɨm ọvẹn ẹyiyine. Ga yẹ odo ọven ejara ọkẹn ye ana ebani yẹ ẹma ma nọ aba ẹ ekọngọ me̱ e̱sara o̱duk dudu e̱kpi ma babọ Iri isɨnge ukọngọ irẹ gberuk, iri idẹngi emo, asọm bẹ arre je ga efa. Ire̱ gberuk nẹ emo ara awa jẹ aye̱ne̱ ovẹn ọnnẹ ga ẹtida, sẹ emo agọmọ abọni izɨm ara afu. Agọmọ abọni izɨm akpi ware̱ Ga mọng, ginang ga Nigeria edudu yẹ ọsọm ununugo ashi. Ego̱no̱ ye̱ achẹrẹ utu yẹ aso̱m ara anugo, ọvẹvẹn bẹ ẹrẹ eworo, ship, asọm bẹ arre warẹ ga e̱dada, emo afa amẹ warẹ ga ship eyiyibẹ azọngọ ọbọk ga agbogboi, asọm be ama ato ga o̱gọbini, ana asọm bebei, ana aso̱sọm dẹmẹdẹmẹ. Awa aja achẹrẹ mọ gbọgbori gwud ọvẹvẹn yẹ emo anobo ye asana asi. Kakọng ena ni eyakẹ bẹ ẹnya bẹ assẹ inang nang ga Nigeria akọng emo ara asang ẹtu yẹ awa country ga ẹdudu yida, ga e̱to̱gbọ yida aja anugo utu emo. Ga yẹ odo emo afa ayẹnẹ ẹrẹ utu ma jẹ ye emo anong anugo ginang anana yẹ ẹnọng ẹnẹb ma emo ere. Ashi abọni izɨm awa achẹrẹ, ma abọni izɨm aye̱nẹ ẹrẹ ọvẹn nwe̱ emo ato je̱ utu e̱nẹgẹ aga jẹ, nọrọ kpasuk ibọni izɨm ito mọ ga n-je ye̱ isi igọmọ iri inna utu. ẹnẹgẹ e̱nyi warẹ. Ashi ga yẹ odọ ga ntak ọnɨm Ga ntak ọvẹn ubi ye̱ iri itun ibanga nẹrẹ ni ga adọn, ga ntak ẹtu ye̱ iri itun iri iyẹnẹ eyeng ọzɨng. Iri itun ire̱ igara mo̱ gbọgbọri gwud ifẹ akang ida imẹn imi me̱ e̱gwu ware. Nne̱ ye̱ne̱ wa ive̱i Ego̱no̱ yẹ ana atum nang ma mo̱ng ma ĩfit me̱ ẹtọ yẹ ibiagɨm. Ẹnẹb jẹ ganẹ mọng ẹnyi yẹ, ebani yẹ ifinang ẹma ẹnẹb ẹnyi ẹ mọng ẹbani yẹ arre ga ikongọ ẹyayana, ifinang babọ afa arre ga ikongo utu. Nọ abani yẹ ere ga ikongọ utu, ifinang babọ afa arre ga ikọngọ ẹyayana wa nẹ uso eyeng ozẹng je ere. Ga ẹtutun arẹ ayẹne ni eyeng ọzẹng ẹsa ga yẹ odo emo ada we ọgba ada anyi ẹ arẹ sẹ arre ma asom afẹ asọm jẹn. Nọ afẹ amẹ gangẹ akọng afa amẹ asọm ga ship. Amẹ emo ga ọgọbini Nang ginana ga Nigeria Inugo ginanng akọng, ẹdudu inuk anong asi, enyi warẹ. Ayẹnẹ asọm ara anara, aji ogobini. Ana isejẹ, ana iseja, ẹtẹkọngọ emo uru ọgọbini emo ayẹnẹ. Ọmosọm unọng ure ga adọn ọnnẹ yẹ anong ada areme ọdọm anyi asom bẹ arre ga ukara, areme ọdọm anyi asom bẹ arre ga ukara, areme ọdọm nwẹ esa nọ afẹnẹ ọbọk idida Ada ga enọm ọgwu oven ma jẹn yẹ enobo yẹ emo asa agomo avra dọng yẹ ẹda na uru ọdọm emo ayẹnẹ. Nọ atun ara emo ma arre ga adon onnẹ ma nọ? Beji ejiji ga ama ere. Igen ye ere ẹgọmọ ejad uzot, yẹ ẹre ẹgomo ẹjad ọvẹvẹn ebeji ẹrẹ anyi asọm wa nọrọ iri izaga mọ uzag ga ọbọk ayọrọ. Wa nọkọ ito mo ufo ashi ibọni izɨm imẹ inang ibọni izɨm ifi irẹbẹ mọ ga afia ẹkpẹm-ẹkpẹm. Nwẹ wa utu yẹ asọm anobo yẹ asa anugo? Utu yẹ asọm asa anugo asi. Ichẹrẹ mọni gbọgbọri gwud mi iyẹnẹ mọ iri wa ọgọbini eyeng ọzẹng mẹ nang isana. Asọm bẹ arre warẹ ga ẹfa gberuk sẹ emo akana warẹ.